<noise> Ny kankana tenya izay rehefa lehibe dia miendrika tady kely, ny areti-nify izay mety h-hahazo ny dimampolo hatramin'ny sivifolo isanjaton'ny saka efa lehibe, ny aretin'ny voa, ny parasy mitsentsitra ny ràny, ny fivalànana, ny tavy tafahoatra